يمكن لي نظم عدد الكبير ديال الكتب بطبيعه الحال غادي نشوف اختار الكتب اللي عندها نفس الحجم حطها في واحد البلاصه بوحدها الكتب اللي كاتهضر على نفس المواضيع نعزلها بوحدها يعني بهذا كيكون سال بالنسبه لي فاش نمشي ناخذ شي كتاب كانمشي ناخذه ديريكت من بلاصته